Nonde bodejum do numtina am hite. ngam mi andi yangada hite no woni. hite do mari masibo masin do nauna bandu goddo. kulnidum Bo masin je kala mo memi pat nanan velai ha bandu mako.